Bon o yi ro mayo de bin na mu a ba tubara ta uwe sinon wabe farafina heyɛ cruru bɛ zun mayo de bin na o ba tubabura se wa ma mube kiltir so mɛ biɛ un onni zuna mu mu'a benɛ we bu'a o bamu na ubien mu we bu'a o hamu na a bun mɛ zun ba bara ta mibin ba bara ba hanan ta yan mibin twa bu'a mi hamu na twa bu'a mi bamu na ba hanan yan bu'a mi diora na o bun midepe mɛ zuna mu